Kja̱xin ijnko a jína nti sichꞌénani nti tamale nti niotosan chꞌénani de ri chjaseni ntihi na nkatachꞌokan hoja nkatachꞌokan la ko nti chjaon kaṭjo̱ ri tꞌóna chꞌénaxinchoni ri chjasin ntihi mé tsikꞌe̱nachoni ri chaon kaṭjo̱ ko ri chaon kantachꞌokan ó na tsíchjón a mé tsikꞌe̱nachoni tsji̱choni ta ndáchjina tsj tsi̱kꞌenachoni ri chjaon kaṭjo̱ ko ri chaon nkantachꞌokan na mé tsikakjani ni tsꞌe̱nani koi ijna na na ko chíka para tsꞌóna ri ñotosán anda tsjikaoni na ndá tsjikaoni ndoe̱ni na ndá má jnko ri rollo ri kantachꞌokan na mé sínkí nticiento kán o̱ ciento treinta ri rollo a o̱ ijnko nchésen ri chaon kaṭjo̱ chaon kaṭjo̱ na é sínki ochenta ochenta cinco peso jnkojnko nchísen ndá tsji̱kaoni ndoe̱ni ndá sichꞌénani má kja̱xin ri noa la tsꞌéto tsochján. Tsakiton nti sinchekꞌákjeni nio senó na ndá tsákitoni ijnko chika tsi̱kiani inta na tsoxróte ri noa a ko ntsí nteso na ntsí xíjnta na ndá tsoxróte na ndá itsji tsjiko nda ri ó tsjixin tsochján na ndá tsjikoni molino tsoṭsinká tsjixin tsoṭsinká ri ichꞌo na tsji̱kaoni na ndá nnn tsji̱kaoni na tsákitoni jnko cazuela tsꞌeto kio tsi̱kiani xia ri cazuela a tsi̱kaoni na tsákito ri cazuela la tsi̱kiani xia na ndá ri chꞌó kui̱kaoni na mé tsi̱kiani ri cazuela na ndá tsakjani ijnko cuchara mé tsi̱nkaṭjie̱nkí ko tsi̱nkaṭjie̱nkini hasta jnko chjina jnko hora o̱ menos de ri jnko hora depende nkexrín tsochján nke ri ó tsíchján ri chꞌo a yóxin tsíchján na ndá tsotsé kícho ri chꞌo na ndá tsꞌijin tsꞌijin na jitsꞌe na̱xrea tsꞌave intsí na ndá ri chi chíkana tsꞌeto kja̱xin tsochján ri chika pechuga tsꞌexróte na. Tsich ixi tsj tsꞌóxíka̱ye̱heni ri pechuga a na ndá tsi̱kiteni nda̱jna tála ixi nda̱jna ixi na tsi̱kiṭena nda̱jna á costeño la nda̱jna jna tie tsi̱kiṭeni ri tsichꞌénani na sinchexróte ri chotín a jnko yaá chotín o̱ jnko yꞌá chotín na ndá na ko so costeño tsoxróte na ndá tsi̱kiani jnko sartén jnko jnko kuárto̱ de aceite tsikia na ndá tsiki tse̱nkani ri iso nchejnti na jehe ri chikana sinchetsinkani ri nda̱jna nda̱jna costeño ko ti chótin ko tꞌo̱ ajo na clavo na ntsíkuáxón i aniz na ndá nti tsjixin tsꞌeto na tsoṭsinka na ndá tsikite ri chika tsjixin tsikite ri chika na itsꞌe na ndá tsakjani jnko chaon ri kantachꞌokan na ndá tsi̱kia̱ni jnko cuchara ri chꞌo a tsi̱kia̱ni ndá xi̱nko sinchetuàña ri chꞌo na ndá tsi̱kia̱ni ntsíntsíi ri nda̱jna chján ha tsinkákite ko ti into a na ndá tsíkjéxini na yóxin. Tsjákini ixi tajstꞌoni ri chaon an ixi para tsꞌitjíha tsꞌitjíha la tsjixin xi̱kahón sichꞌéna kaín hasta tsjixin tsjéje̱ ri ichꞌo na ijnkochoni mé ta ó tsákito íjnko chika la ndá para tsꞌ ri ó tjxin tsꞌe̱nkani ri ka̱t ri chaon nkatachꞌokan na tsjixian la tsjiko na ndá tsꞌe̱nnnkani ri chika kjíto tsi̱kiani ntsíkoa jinta na ndá tsjite á bote ha a nkehe para tsikjen tsitekjetóxini ri ñotosán como ixi tschjáxin ixi vapor xi̱kaha tsochjáxin na ndá tsí tsꞌe̱nkani ka tsjixin tsꞌe̱nkani kaín ri niotosán na tsikjéxini nn xroon na naiglona tsꞌe tsikjèxin na tsochján hatsa jnko hora jnko hora ko kán minuto na ndá ó tsotsjexini ss siná ó tsíchjá na ri ó tsíkjixin tsíchján na ndá nti ó xi̱kahó la ó jina siniechoni ti niotosán a la xi̱kaha lo mismo ri chaon niotosán chaon kaṭjo̱ noma taha la ixi de nda̱jna tsꞌóna ixi tꞌo̱ nda̱xra tsꞌóna ri. Niotosán a nda̱jna tsꞌóna noma kja̱xin jína kja̱xin chꞌehe misma̱ chika tsꞌe̱nani kuentá jnko pechuga na ndá tsjo̱ni̱máni tsákitoni intsí jinta na ndá tsꞌe̱nka̱nkíni tsákiankini ri pechuga na na ndá sichꞌeni ixi si̱ntaméheni ixi sichꞌeni desebrar tsóchroni na mé xi̱kaha tso̱hen ri chika na ndá na̱xreha tsꞌe na ndá tsjixin ri ó ikji ri pechuga la ó kji ndá tsoṭsinká ri nda̱jna a jinaá ixi ijna tie ichrochoni mia miateko mé tsꞌina xi̱kaha ijnko kilo ri ijna na jehe pimienta na aniz na clavo la ajo la nchejnti na canela la galleta na, na ndá nti tsochjáxin xia ri kaín ri xroe̱n na tsochjáxin xia na tsixin tsochjáin xia la ndesi ri ijna nchechjáxinchoni xia la kja̱xin jína xi̱kaha tsochjáxin xia na ndá nti tsoṭsinká tsoṭsink na ko ajojolin tsoṭsinkáko xi̱kaha tsi tsinkate ri tsjixian ri tsíchaxin xia ri íso nkehe na ndá. Tsinkate ntaha tsochjáxinkoxiko xia ndá tsoṭsinká kaín taha na ndá tsikite ri ó nda̱jna ti ó tsjixijan a na tsjixijan na tsákitoni jnko cazuela mé tsochján ri pechuga a tsꞌe̱nk kjuíchꞌeni desebrar na mé tsꞌe̱nkani ri cazuela tsochjáxin xia ndá tsikite ri nda̱jna kótsinka kjuiko kaín xro̱én e nda̱jna jna tie tsꞌaxrje kixin táa me ri kaṭjo̱ a ri chaon kaṭjo̱ a tsꞌóna ri niotosán a na ndá ri chꞌo na kaxin lo mismo tsochján tsochjáxin xia ri ichꞌo tsꞌeya ko tsꞌeyachoni na ndá tsixijan na xi̱nko tsꞌave ntsí ndá tsjakjachoni ri nda̱jna kuíchꞌénachoni a tsiaki̱kia̱choni ri kaṭjo̱ ko ri ntsíntsí ri chꞌo nkaya ri chꞌo a ndña tsiankekjehe̱choni na tsikjéhe̱ la tsꞌiṭe̱ cada chjia ri niotosaán na ndá tsien tsăkitochoni jnko bote kja̱xin xi̱kaha jnko bote na jína dondé ixi tsikiani jintsí jinta ri tjarꞌi ri bote jnko cubeta inta tsikia ri nonnnnn tsꞌeto na ndá. Tsíkjèxin ixi jnko chika tsekjen chrítaon an nda tsjixin nda tsixikjen ri niotos chrítaon ri chika mé tsixikjen ri niotosán a na ndá tsjixin ri niotosán kꞌóna ndá tsjixin tsjixin an tsꞌinka kaín ri niotosán na ndá xi̱kaha tsikjèxin yóxin ri niotosán á xroon la o̱ servilletaa mantelé chróchoni na a jehe jnko jnko chika tsíkjèxín ri o ó hata ul ri ó ti ó tsjixijan kixin mé tjaka tsochján na xi̱ka tsꞌatsi tsꞌátsinka ri o jnko hora na ndá tsotsjehe xi tsakitsje̱hechoni tsotsjexíni jnko siná ó tsíchján ndá ti ó tsíchján na ndá xi̱kahón na o siniechoni na ó kjí lísto̱ ri niotosán a na o nnn ó jína siniechoni.